I Silia io zany da firene nahazo fahaleovan-tena baka amin'ny Espagne tamin'ny tao valo ambin'ny folo sy valonjato sy arivo. Ao amin'ny renirano pasifika ao koa da misy an'izao firene tsaraindreo nosy paka izao. Anisan'ny fananan'i Silia i izy io ary tena malaza satria misy sarivongana goavana antsoina hoe moay.